Cholg'u chalish yoki qo'shiq aytishni o'rganish orasida men cholg'u chalishni afzal ko'raman. Chunki musiqa asbobida ijro etish ya'ni ijodiylikni rivojlantirish mavjud va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirgan holda yuqori natijalarga erishsa bo'ladi.